Eepulo kutyaa nandi tongomone efiku liwa kutya efiku lili ngahelipi, efiku liwa efiku oolo wapenduka una oundjolowele uhena nande oshidu shonumba, una eshiivo kutya ouli moundjolowele uli nawa notowape okulonga aishe oyo wadilaadila nenge tutye eemangela adishe todulu oku diwanifapo. Unene tuu ngoo otashiya pangeshefa keshe umwe okwa pumbwa ouxupilo, onghene efiku liwa kwaame efiku oolo ndiudite kutya ouna ndina ongeshefa yonumba ndahala okwiilongamo taipenge oyuuyemo ili nawa notaika wanifwa olo handi liufana kutya efiku liwa shaashi italikadopa nande nande. Opena oinima ihapu taidulu oku kala yekuningilwa ouna topenduka kakele kwaasho nande pena omashongo mahapu oha tukendabala alushe tukale twa dilaadila omauwa etukale komesho woo owii utukale konima. Iyaa kwaame olo haiti kutya olo efiku liwa, efiku liwa ihali kala naana lelipyakidila unene ashike shihapu ohashidulu okukala shaningwamo mulo ouna too kamadala oku wanifapo oinakuwanifwa yefiku. Efiku liwa yoo natango ohanditi efiku oolo yoo ove nofamili ile ndityeovapambele voye muna eudafano lili nawa inoo shidwa ove natango owa penduka uli momepo ili nawa nowatulapo tutye omaudafano oo tatu kumwe neemangela doye odo wapenduka nado. Kwaame yoo natango efiku liwa efiku oolo ino uda nande onghundana ii, hano onghundana kutya oyomafyo onghundana pamwe nande oyouyehame oiponga noshotuu, ohandi tikutya olo efiku lili nawa loo olo efiku nee layambekewa hano ohaditi kutya olo efiku nee lili nawa ngaho.